Raha ohatry zany anao hanao samboady de tokony ho rarianao aloha le izy, rarianao le izy de manome endrika de tokony ho amboarinao kokoa hoe kajianao koa zany hoe manao akory lokony de manao akory paozipaoziny de alohan'ny anaovanao anazy.